Gne tena hitasika matetiky amisika aty moa zany gne cyclone, matetiky da tena maro loatry, gn'horohorotany avao koa misy misy avao koa, misy gne ouragan, sunami iny <hesitation> zay zay e tena hitako matetiky mandeha ame télé da inondation, e be ranobe, fiakarane rano.